<hesitation> Bandu ba kholongwa tofauti, chipiro myo tofauti, mwoyo mulahi mulakhule, kube no omwoyo mtinyu. Omwoyo kwa bikhole bie shetani. Chibeleho miima milala chiakheenyaa tawe, onya onyala khunyola abandu ndeenya emiima tsio baho abere omundu mulala nakhomonyere omundu shiakonaa tawe nalolaa mundu ni ingubo endahi shienyere, nalola omundu nasita imbeli shienyere. Nalule umundu le uunzi yiye lukhali luluse noluba lu lu lulahi shiyenyele. Lelo bakosane ne musakhulu wuwe, kata isaino baekhataa bulahi shenyele. Miima chiene nichyoo siendeenyaa tawe, mima chio obusifi miima chio khunyeka abandu imbali imbotokha, indoboyo ndeanya tawe. Mushala wa munyala kuba na omwoyo mmbu mi shiomanyile wa okholanga mwoyo mbi vyo niye uwitsa khukhukhonya tawe tsiliho miima tsindi khandi sindaanyaa tawe babereho bebusi be khuabukhasie abana oli naye mustahi oyali nnabyo oya obula umbetsanga uyo nnaye mulahi obula hoyu shia umwana tawe babere bebusi balole khandi baukhasia abana ooh abandu fulani uya ndamwibula mulilya lindi. Emiima tsio shindeenyaa tawe ne miima mbi sana tsikosania abana tsireraa uluheko khubana onyola abana balatuyanga shibanyanzanga tawe chili neemima chino khandi sindeenyaa tawe miima chio bukara bukara shibuli bulahi tawe bukura bsieraa bumaskini bukura bsheraa indobugobu bukara nobubii chiloho emiima chia ndayanza neemima chia khukhaba nyasaye miima chio khutsia mukanisa emiima tsio khumanya nyasaye buli lwosi khusimbilaa nyasaye ndikhale nzikhuha lia nyasaye nolola omundu nushinda noomukhonya uyo naali mubutinyu nomukhonya liekha khulola tsa mundu nali mbutinyu notsiaka khuba na lienyenye somanyile mukamba nobe oriena ta onyala khuba noli shienyanya khwoshio inyanga ino mukamba niusa oba khubutinyu neeitsa khukhukhonya ndayanza emima tsio khukhanyana nelaa mundu khushida emukhonye nalala mundu khubutinyu emukhonye nelola shina mukamba nasi naakhonye munzila ifwanana iri nelola kata umwana uso umundu emala embakho na omwoyo mulahi omwoyo kwa khumukhonya shenyanzaa khulola mundu nakona na inzala mba ninashio ta shiyanza khulola mwana we washio naanyakhana nasi nashio ta mpaka emukhonye. Ndali na abana lundi abana ba bana ba murenda wanje, bali khubutinyi nabakhonya kachilanga nembolaa omwoyo kwo khukhonya no omwoyo mulahi. Lwo okhonyo kwo khukhonya no omwoyo mulahi lwo okhonya omundu mukamba nayo nyasaye naya alakhukhonya khuyomba alakhuha khandi bikhuyomba bio ubaa noli nohane omwana wo omundu nwaba nohanne khumurenda ,lwaha nohana khumuranda na wuho alakhuha ebinji biyumbile. Omwoyo mulahi sukutsitsaa eshikhaya tawe, kukhonyanga, kukalusiaa amajibu amalahi, noli mushiala mono oyanza washio .Noli mushiala munoo, bakhu ba kho lo omwoyo wo kulechelesha wasio bwabula tawe. Nysasaye nyakoba narrere, wasio mwenoyo khambe nnawe, yenyaa khupima imani yiyo <hesitation> omukhonye, nyasaye akhukhonya, olashe khumukhonya nyasaye akhuleshe, akhalalakho tsa omundu ,we tsishida nali vule, otsiake khumulekhelasia tawe, nenga omukamba kwo omwaka kundi ndamanya nomundu wanje, ndali khubutinyu sana mbaka khailwa khurunga inzu shiokhulia abula, amapesa ka khuila khusikulu khu abana basoma kabula, shiokhulia abula lwali noli ne ebiashara bianje bukhala bwanja bwo khusamba amatuma. <hesitation> Mamuwe mrende oyo yitsa ,nemteyilekho matuma kata tsingwo yati navula itsu yiyw yavq niyiyile nimwakho tsinguvo nemuyinia tsinguvo mwisanduku muno nemuwa nemtayilq matuma nasia, nateshera vana. Nawekho na mapesa kukhukula evindu vititi ti mutsu nemwelisia. Khurunga itsa lwenolo nali namapesa nemurunjila boka itsu, nemurunjila itsa vana vatya khusukula vana va soma. Mwesi mulala, kwa hauwa, ndamyola sa mundu omwe omulayi ,nakhonya nambola awuriraa mwoyo nyasaye atire kwiwe kumborqnga tsa akhonye, namba tsielfu kumi. Nengumbuka oooh <hesitation> nikho okwukhonga ka na lwembolanga omwoyo shikutsitsanga shikhaya tawe vana vene vo murenda uno lundavelesia inyanga eyo baka matuma nenyakhulia nivatsiya nivatekha nivalia vanaro vangumbuka mbakq ne sayino juzi lwavele ndikhale endola mbovo vetsa muliango vamboriranga mama wakhukhonya shikhunyela khukhuwivirira tawe wakhukhonya shikwakona itsala tawe. Paka nikhusoma efwe mbava ,khwakhanyola etsikasi ,neshikhulakha tawe khukhurerire ehsianwa vandera amapesa, vandera vyekhulia, vandera tsinguvo, vandera vuli shindu shooo <hesitation> si shanali nembula. Mpaka ne sayino, vana ovo navali na vanje khuchendelanga alala, bibisi pepe kuchendelanga aha, makhuva kefu khukhorira alala. khururana tsa khumwyo mulayi vukhonyo vunavakhonya, vavola shivandakha tawe khandi esaino vatirire avana vanje vakhonya avana vanje. Mwoyo mulayi kuno neshindu shilayi sana mwoyo kwe imbitokha khuleshe. no mwoyo mbi karelia vumaskini. nivenyatsa ofaule sitekho khutsia imberi mushrooms muno va nomwoyo mulayi. yanza vuli mundu, vola nende vuli mundu, osinjire nende vuli mundu. No sinjire nende nyasaye. mukosi kokholanga kate nikalivula khurura mumasha kako kalirura muvana vovo nomba kalirura muvitsukhulu vovo khola khutinye khulikhuva lia nyasaye khumanye nyasaye khoo <hesitation> se kokhukholanga nyasaye niyetse na khulipe muvuyangu vuvye vukhoyere.